So un kokkay yam daama mi cupta duɓi ko mi daraato haa abada, kanjum woni duɓi chappanɗe sappo e tatai, ngam duɓi chappanɗe tati woni duɓi sembe e jaam e jonde duniyaaru. Min bo mi yiɗi sembe e jaam.